lögreglustjórinn á Vesturlandi óttast að erfitt yrði að koma fólki burt ef gróðureldar kviknuðu í Skorradal eins og varað hefur verið við vegir á flóttaleiðum séu bæði þröngir og slæmir fjárfestingar í ferðaþjónustu undanfarin þrjú ár nema rúmum tvö hundruð fjörutíu og þrem milljörðum aldrei hefur verið fjárfest meira í hótelum en í ár fyrir þrjátíu og átta milljarða

af Íslendingum í umhverfis og loftslagsmálum segir forseti Þýskalands hann opnaði í dag sýningu í Árbæjarsafni þar sem sögð er saga þýskra kvenna í leit að betra lífi eftir seinna stríð minnst sjötíu og tveir eru særðir eftir fjölmenn mótmæli í Hong Kong í dag þar sem lögregla beitti táragasi og skaut gúmmíkúlum að mótmælendum þetta var bara árás segir maður sem var bitinn af það er fyrr á ferðinni en áður og besta ráðið við því er að vera með góða

gott kvöld lögreglustjóri Vesturlands furðar sig á því að vegurinn um

í Skorradal hafi ekki verið bættur en viðbragðsáætlun hefur verið virkjuð vegna hættu á gróðureldum flóttaleiðir úr dalnum séu slæmar viðbragðsáætlun hefur verið virkjuð vegna hættu á gróðureldum á Vesturlandi einkum

Skorradal ef við horfum á Skorradalinn þá hefur ekki rignt þar síðan tíunda maí þetta er auðvitað hættuástand vítt og breitt

hvattir til að fara gætilega með eld hér er jarðvegurinn

stutt í trjágróðurinn

mjög mikill eldsmatur Skorradalur er tuttugu og fimm kílómetra langur flóttaleiðir eru ekki góðar vega lítið vegir mjóir ekki til staðar hér norðan megin við Skorradalsvatn óttast menn að það verði erfitt fyrir slökkviliðsbíla að mæta bílum sem eru að flýja skógarelda vegurinn er holóttur hann er þröngur og

í umsjón Vegagerðar þetta er slóði hann er illfær fólksbílum eða ófær fólksbílum það þarf að koma þarna hringvegur þetta snýst um að koma fólki í burtu þegar eitthvað fer úrskeiðis og það er vandamál við höfum af því áhyggjur mikið talað um úrbætur en það fer minna fyrir fyrir framkvæmdum af því hef ég áhyggjur reynsla er að

gríðarlega erfitt að hemja hemja svona svona eld slökkvilið viðbragðsaðilar allt að því varnarlausir við sjáum það allt í kringum okkur gott fyrir stjórnvöld að velta þessu fyrir sér Skorradalshreppur er fámennur hreppur þar búa á sjötta tug einstaklinga yfir sumartímann fjárfesting í ferðaþjónustu á tvö þúsund og sextán til átján nam rúmum tvö hundruð fjörutíu og þrem milljörðum og fjárfest hefur verið í hóteluppbyggingu á þessu ári fyrir um þrjátíu og átta milljarða fjárfestingin var mest árið tvö þúsund og sextán en spár gera ráð fyrir að ferðamenn verði ögn fleiri í ár en spár gera ráð fyrir að fjöldi ferðamanna á þessu ári verði í fyrsta sinn frá tvö þúsund og sextán innan við tvær milljónir það ár voru þeir tæplega átján hundruð þúsund frá árinu tvö þúsund og sextán hefur verið fjárfest í ferðaþjónustu fyrir rúma tvö hundruð fjörutíu og þrjú milljarða mest á árinu tvö þúsund og sextán þegar fjárfestingin nam tæpum níutíu og þremur milljörðum samtök ferðaþjónustunnar tóku þessar tölur saman fyrir fréttastofu stærsti hluti fjárfestinga var í hótel og veitingahúsarekstri árið tvö þúsund og sextán námu fjárfestingar í þeim geira rúmum þrjátíu og tveimur milljörðum tæpum tuttugu og fimm milljörðum árið tvö þúsund og sautján og í fyrra námu þær tæpum þrjátíu og sjö milljörðum fjárfestingar í ár verða enn meiri en metárið í fyrra og

þrjátíu og átta milljörðum ef fjárfestingar í ferðaiðnaði síðasta ár eru skoðaðar sérstaklega var auk fjárfestinga í hótelrekstri fjárfest í flugrekstri fyrir tuttugu og sex milljarða og bílaleigur fjárfestu fyrir um ellefu milljarða þá nam fjárfesting í flugvöllum sex milljörðum og var að stærstum hluta í Keflavík fjárfesting hjá ferðaskrifstofum og var neikvæð á árinu tvö þúsund og átján forstöðumaður greiningardeildar Arion banka segir ekki ólíklegt að

fjárfestingar hafi tekið mið af þeim vexti sem gert hafi verið ráð fyrir í greininni og ekki hafi verið gert ráð fyrir því bakslagi sem nú virðist vera raunin

það sé bakslag þýðir auðvitað að einhver störf muni tapast í greininni

einhverjir fjármunir muni tapast í greininni

hefur verið raunin eins og við sáum í gjaldþroti WOW sem dæmi hins vegar held ég að

að hafa áhyggjur

af þeim tölum sem við erum að sjá núna Þórir Garðarsson

til að óttast um afdrif fyrirtækja sem hafa fjárfest hvað mest nei ég held

til baka en úti á landi ég hef meiri

áhyggjur af landsbyggðinni þetta sumar og næsti vetur verður samdráttur

til að fjölga flugi þetta er fyrsta opinbera heimsóknin í forsetatíð Guðna t h Jóhannessonar segir Þjóðverja geta lært margt af Íslendingum í umhverfis og loftslagsmálum

lúðrasveit Reykjavíkur lék þjóðsöngva ríkjanna á Bessastöðum í morgun en að því búnu heilsuðu forsetahjónin ráðherrum úr ríkisstjórn Íslands embættismönnum og hátt í hundrað börnum af Álftanesi á öllum aldri sem voru mjög spennt að taka

á móti þessum erlendu gestum því næst héldu forsetarnir og fylgdarlið inn á Bessastaði þar sem þeir ræddu hvernig mætti styrkja enn frekar gott samband ríkjanna þar og á blaðamannafundinum sem fylgdi voru loftslagsmál áberandi steinmeier sagði að Íslendingar hefðu staðið sig vel í umhverfismálum og orkuskiptum án þess að valda of miklum breytingum á lífi fólks og af því geti Þjóðverjar lært

geti Þjóðverjar lært

forsetarnir og fylgdarlið

fara þeir í Hellisheiðarvirkjun

fara þeir í Hellisheiðarvirkjun það var í blíðskaparveðri sem forseti Þýskalands keyrði frá ráðherrabústaðnum upp að Árbæjarsafni til þess að vera viðstaddur opnun ljósmyndasýningar sem segir sögu þýskra kvenna sem sigldu til Íslands með Esjunni árið nítján hundruð fjörutíu og níu þegar seinni heimsstyrjöldinni var lokið í leit að betra lífi konurnar settust hér að stunduðu vinnu og margar hverjar síðar nám eignuðust fjölskyldur og eiga þannig langflestar stóran hóp afkomenda forseti Þýskalands setti sýninguna á Árbæjarsafni í dag og viðstödd voru nokkur þeirra sem komu með hópnum til Íslands myndirnar eru eftir

segir að heimsóknin til Íslands sé mikilvæg og skipti samskipti þjóðanna máli þjóðanna máli margir finna fyrir kláða og útbrotum eftir sólríka daga að undanförnu enda er

á ferðinni en áður þessi

óboðni vágestur hefur gert sig heimakominn hér á landi og virðist ekkert hafa á móti því að gæða sér á

flugurnar eru agnarsmáar og fólk hvorki sér þær né finnur fyrir þeim þegar þær láta til skarar skríða þetta var bara árás

eins og hún gerist best frá flugu

fannst fyrst hér á landi fyrir um fjórum árum og því lítið vitað um útbreiðslu þess en það virðist helst halda sig á Suðvestur og Vesturlandi núna

og þá virðist þetta vera fyrr á ferðinni heldur en annars flugurnar halda sig á grónum skjólgóðum stöðum og margir hafa þurft að gera ráðstafanir vegna

þess við höfum orðið þess var upp í sumarbústað og þá höfum við sett net fyrir gluggana þar en við höfum lent í

þeir komast inn þá sleppum við því bara að fara í sumarbústað yfir sumarið sem er ekki alveg það sem

að vera með opna glugga á nóttunni nokkrir dagar geta liðið áður en bitin koma fram en þeim geta fylgt

mikil ónot og kláði á kvöldin leitar inn og ræðst á grunlaust fólk

það sefur það eru tvær leiðir vera með góða í herberginu þannig að loftið sé á hreyfingu lögreglan í Hong Kong beitti táragasi kylfum og skaut gúmmíkúlum að mótmælendum í borginni í dag tuttugu og tveir eru særðir alvarlega málið snýst um frumvarp sem heimilar meðal annars framsal til meginlands Kína yfirvöld segja lögin nauðsynleg til að koma í veg fyrir að Hong Kong verði griðastaður glæpamanna af meginlandinu og fullyrða að í frumvarpinu sé tryggt að fólk verði ekki framselt í hendur kínverskra yfirvalda fyrir að gagnrýna þau einmitt það óttast mótmælendur og krafa þeirra er að frumvarpið verði dregið til baka

önnur umræða átti að fara fram í morgun en var frestað stjórnvöld segja þó af og frá að þau hætti við frumvarpið og gera ráð fyrir að það verði samþykkt tuttugasta júní þúsundir flykktust út á götur til að mótmæla og lokuðu meðal annars tveimur

af helstu umferðarleiðum í borginni mótmælin hafa að mestu farið friðsamlega fram síðustu daga í dag kom til átaka

lögregla beitti meðal annars táragasi og skaut gúmmíkúlum á mótmælendur sem köstuðu múrsteinum á móti Hong Kong var bresk nýlenda fram til nítján hundruð

og sjö þegar Kínverjar fengu yfirráð yfir svæðinu Hong Kong er

nokkurt sjálfstæði þannig hefur borgin til að mynda sín eigin lög og gjaldmiðil stjórnvöld í Peking sjá um alþjóðasamskipti ásamt varnarmálum hús í Fossvogi í Reykjavík er

kom þar upp á fjórða tímanum í nótt allt tiltækt slökkvilið var kallað út og stóð húsið í

ljósum logum þegar að var komið mikinn reyk lagði yfir næsta nágrenni húsið var gamalt yfirgefið timburhús rétt fyrir neðan Landspítalann enginn hefur búið í húsinu um nokkurt skeið þótt vitað sé að fólk hafi haldið þar til öðru hverju í leyfisleysi ekki er talið að neinn hafi verið þar þegar slökkvilið að sögn Árna Oddssonar varðstjóra slökkviliðsins lögreglan rannsakar nú vettvang kaupmenn á Selfossi fagna nýjum þjóðvegi sem leiðir umferð fram hjá bænum þeir segja vegakerfið löngu sprungið og óttast ekki að missa viðskiptavini áætlað er að færa hringveginn norður fyrir Selfoss og reisa nýja brú sem fer yfir Efri

út í Ölfusá bæjarstjóri Ölfuss sagði í fréttum RÚV að of seint væri að leggja nýjan hringveg eftir sex ár en samkvæmt samgönguáætlun verður ekki hafist handa fyrr en þá skiptar skoðanir

hafa verið um ágæti breytinganna og óánægjuraddir heyrðust helst frá kaupmönnum bæjarins

pól í hæðina á Selfossi

gera út frá Selfossi en ekki bara keyra í gegn þetta er löngu sprungið hérna hjá okkur traffíkin yfir brúna er engu lagi lík eins og var um helgina nýliðna hvítasunnuhelgi var mikil umferð og fundu kaupmenn vel fyrir því matur diskar og borðbúnaður kláruðust til dæmis

á kaffi krús í ösinni þeir kaupmenn sem fréttastofa ræddi við óttuðust ekki að missa viðskiptavini ef af breytingum verður nei í sjálfu sér ekki sko

mikið af kúnnum úr sumarbústaðahverfinu og fólk úr Reykjavík að gera sér ferð á Selfoss að fara að borða og til baka þannig nei alls ekki ég segi það að þeir sem ætla ekki að stoppa á Selfossi þeir

hina brúna og þeir stoppa ekkert endilega við höfum alltaf

og svo þegar nýi miðbærinn er kominn það bara trekkir að ég veit það

þar nú er orðin rúmlega sjötíu ára og farin að láta á sjá tuttugu til þrjátíu þúsund bílum er ekið yfir

á dag á laugardaginn Hveragerði hún var fimmtíu og fimm mínútur frá Hveragerði á Selfoss

tuttugu ár eru

frá því að hljómsveitin sigur Rós gaf út aðra plötu sína ágætis byrjun platan hefur ítrekað verið kosin sú besta í íslenskri tónlistarsögu fyrst árið tvö þúsund og eitt í könnun sem

Gunni lét gera fyrir bók sína eru ekki allir í stuði svo aftur árið tvö þúsund og sjö í könnun sem Morgunblaðið lét gera í tilefni af degi íslenskrar tónlistar og í þriðja sinn tvö þúsund og níu þegar RÚV og tónlist punktur is stóðu fyrir vali

á hundrað bestu hljómplötum Íslandssögunnar erlendis kom platan út ári síðar og skaut sveitinni upp á hinn alþjóðlega

valdi hana áttundu bestu plötu áranna tvö þúsund til tvö þúsund og tíu og við í Kastljósi ætlum að ræða við liðsmenn sigur Rósar í tilefni af þessum

öflugasta hæð sem mælst hefur í júní mun smám saman gefa

dálítil súld verður norðaustanlands í kvöld og nótt og víða þokuloft við ströndina en léttir víða til þegar kemur fram á morgun hiti víða tíu til tuttugu og tvö stig hlýjast á Suðurlandi Hrafn Guðmundsson

frá veðurhorfum hér rétt

Edda Sif Pálsdóttir

að segja okkur frá því helsta úr íþróttum kvöldsins línur eru farnir að skýrast allverulega í undankeppni karla í handbolta mætti Grikklandi ytra í næstsíðasta leik sínum í keppninni nú síðdegis og svo förum við yfir tíðindi dagsins á h m í fótbolta nú stendur yfir stórleikur Frakka og Norðmanna lögreglustjórinn á Vesturlandi óttast að erfitt yrði að koma fólki burt ef gróðureldar kviknuðu í Skorradal eins og varað hefur verið við vegir á flóttaleiðum séu bæði þröngir og slæmir fjárfestingar í ferðaþjónustu undanfarin þrjú ár nema rúmum tvö hundruð fjörutíu og þrem milljörðum aldrei hefur verið fjárfest meira í hótelum en í ár fyrir þrjátíu og átta milljarða Þjóðverjar geta

lært margt af Íslendingum í umhverfis og loftslagsmálum segir forseti Þýskalands hann opnaði í dag sýningu í Árbæjarsafni þar sem sögð er saga þýskra kvenna sem hingað komu í leit að betra lífi eftir

minnst sjötíu og tveir eru særðir eftir fjölmenn mótmæli í Hong Kong í dag þar sem lögregla beitti táragasi og skaut gúmmíkúlum að mótmælendum þetta var bara árás segir maður sem var bitinn af það er fyrr á ferðinni en áður og besta ráðið við því er að vera með góða í svefnherberginu hér lýkur fréttatímanum þeir næstu eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu Ólöf Ragnarsdóttir og María Sigrún Hilmarsdóttir flytja þá við minnum á beina útsendingu frá afhendingu

sem hefst klukkan átta veriði sæl

útsendingu frá afhendingu grímunnar íslensku